Táai ke wa kɛ ɔɔ kao ke wa kɛ ɔɔ saŋɛ ke wa kɛ kifeŋ nua koa. Lumo kpɔmɛsɛ aa ta saŋ-aa ta taŋi ke wakɛ. And taŋi bi a ke lɔ, aa nae aa baŋde, ii be aa fɛya lɔ. Taŋi bi a ke lɔ, jɔkɔsaŋ pɛŋ ii to a fɛ. Banaa bɛ a bɛ kɛnu wa. Pɛŋ banaa ai to ja, aa ta taŋi ke wakɛ. Hiŋi aa ta taŋi be a ke lɔ, kɛ a kpɔ. Aa kpɔe, a jae, ii be a fɛya lɔ ai to kpɔ hiŋi lɔ taŋi bi ma ke wɛ. Hiŋi taŋi bi aa ke lɔ, banaa kpɔa. Aa kpɔe, ai kpɛyae, aa kpɛyae, ai jaa. Aa ta wati bi mɛ nu. Wati bi a ke lɔ ai ma. Lumoe, aa ta watiɛ bɛ nu. Wati bi a ke lɔ ɔɔ kao bi a ke lɔ, ai kpɔa. And pɛŋ ai to kpɔ, ai jamba bia. Jamba nama ai na ma. Jamba nama bi aa nae a ma, kɛ aa bɔ aa bɛla. Aa bɛlae, kɛmui toa nu, a wai tia kpɔ na. And plɔŋ pɛɛ bɛ kɛnu wa. Plɔŋ ai na wakɛ. Aa ta kaoe bɛ. And kao bi aa ke plɔŋ aa koa, jamba ai bɛa. Kɛ jamba namaa na. Jamba nana mui nana, aa wai tona nu wɛ kɛ plɔŋ bè kpona len len. Aa ta kaoe mɛ nu. Aa ta watiɛ mɛ nu a bɛ ke na. A ke lɔ, kɛ aa ja. And a bande, aa baŋ. Aa be na lɔ kɛ wati bi ɔɔ táai bi ai ke. Táai bi aa ke lɔ, kɛ aa kuusɔ lɔ kpɔ koa. So anu gbi, anu ta season bɛ. And aa ke lɔ, ai kaama. So ai ma kɛnu wa. Aa nu ta taŋi ke kɛnu wa. Aa mɛ nu.